Bueno tuñan tunuka men ihá ñaiden, ngue ya kanru men ndame'e ho ujun do'o atuvengue name yungu yungu ihó vee vee, va'a nakachenngue unngue yuva'á, un yeva'a nundo'o venke iin pintura ñayuva'a kanumen nanmen ndakama nunnen ndutu teun namen, ujun vejin kuu kuu preparado ñan nji nanun ndun nduken ngue daka iinnguen ihon ihon necesidad umm nguene brochan ngué ña'a ngue ndachon nguen un njaron ngueña'a meni yuu yungu jun, un ndekun vee va'a kachenke ian iyen dijan vee ndakayu yatavee ho yitavee ihó, ho jun hom pizo enamen ihó vee va he ihó pizo un ihan ndakayuu ña ujun ngachinrió.